Tiidal be yidugo nasaraku on wawata goddo wada nasaraaku. to goddo tiidai, wala no o hebira nasaraaku mere tan. dole goddo dara tiida wada ko handi hidde nasaraaku wara.